Ny aspiratera an, fitaovana anankiray entina hanamorana ny fanadiovana trano, indrindra ny famafana trano sy ny fanalana an'ilay potipotin-javatra, vovoka. Maka ny endrikanà borosy ihany izy an, sy ny kifafa, fa mandeha amin'ny herinaratra. Dia trohany daholo izany izay loto sy potipotika zavatra kely hitan yamin'ny tany eny, dia trohany. Dia iny avy eo arina fotsiny dia mora be ny fampiasàna azy.